Til <hesitation> fikrlarni ifodalash vositasi boʻlibgina qolmasdan u albatta fikrlash jarayoniga ham o'zining ta'sirini ko'rsatadi. <hesitation> Ba'zi nazariyalarga asoslanadigan bo'lsak til tuzilishi insonning dunyoni qanday ko'rishini shakllantirib beradi. <noise>